Tolmang tu rahmundanga kan zin duani tsuan. Kan kalna turga, kan va zin zirtian pota nga ya. Tumizua tsa kan poisa neizat deka. Kan siat nga ini. Apasabera kan titur tsu, kan kalna humundur tsu, kan en pota nga. Gugulate kan en nga. Tuta til tau dan te, til poisa mandan tur deka. Kan en pota nga ini. Tumizua tsa kan poisa neizat deka. Kan vahman theizat tur deka. Kan in tsut tsua velvek nga ya. Tsuan <hesitation> ajula mandur lau tam lau ngay tam tuta se. Tumizua tsa ekstra potu kan lau neilok nga ya. Tumizua tsa kan kalni tur de, kan kal lau, kan va ria na tur deka. Kan siat nga ya. Tumizua tsa kan va um za tur ni engzat nge kan umdonti deka. Kan tsiar tsua velvek pota nga ya. Tumizua tsa kan kalni tur flight emu, <hesitation> rail emu, bus emu, motor eng nge kan mandonti ya. Tuta an <hesitation> lagzat, an manzat deka. Kan siat tsian pota nga ya. Tsa en muna eng motor nge kan vahmandonti deka. Kan lau in en tsian lok nga ya ni.